komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá ólíkum kerfum fyrir plastflokkun fjöllum um h m kvenna í handbolta og fáum

frá Hlíðaskóla og nú verða sagðar Krakkafréttir á höfuðborgarsvæðinu eru nokkur mismunandi flokkunarkerfi fyrir plast það getur skapað rugling og umhverfisráðherra segir að það ætti að samræma kerfin

fer eftir því hvar fólk á heima hvernig á að flokka plast sums staðar fer það í gráar tunnur á öðrum í bláar og enn öðrum í grænar í Reykjavík á plastið annaðhvort að fara í grenndargám eða fólk þarf að leigja sérstakar grænar tunnur í Kópavogi fer plastið í bláu tunnuna með pappírnum og í Mosfellsbæ Seltjarnarnesi Hafnarfirði og Garðabæ fer það í gráu tunnuna í sér poka þetta getur verið

ruglingslegt hér er plast hér er matur hér er járn og dósir og hér er pappír venjulega ruslið nei jú svarta

ætti að vera undir sama kerfi við þurfum að samræma flokkun milli sveitarfélaga og landshluta og þess vegna hyggst ég setja fram frumvarp á Alþingi núna í vor núverandi ástand gengur ekki upp við þekkjum það öll

þegar við ferðumst um landið að það er mjög mismunandi með hvaða hætti er flokkað heimsmeistaramót kvenna í handbolta byrjar á laugardaginn og keppnin fer fram í Japan frakkar mæta til leiks í ár sem bæði heims og Evrópumeistarar og þykja þær þess vegna líklegastar til að hampa titlinum aftur franska liðið hefur staðið sig mjög vel að undanförnu velgengnin byrjaði á h m tvö þúsund og sautján í Þýskalandi sem byrjaði brösulega fyrir Frakka en liðið fór svo á flug og endaði með

sigra Noreg í úrslitaleiknum næsti titill var svo skammt undan á í Frakklandi í fyrra spurningin er þess vegna hver nær að stoppa Frakka nokkur lið koma til greina leikmenn norska liðsins hafa átt við meiðsli að stríða en ef allt gengur upp á Noregur góða möguleika

stefna líka á að taka heimsmeistaratitilinn þær komust í úrslitaleikinn á EM í fyrra Holland hefur líka verið nálægt því að vinna til verðlauna frá árinu tvö þúsund og fimmtán það er þess vegna spennandi mót fram undan fyrstu leikirnir verða í beinni útsendingu á laugardaginn Rúmenía Spánn byrjar klukkan níu um morguninn á RÚV tvö og klukkan hálf tólf mætir Noregur Kúbu og sá leikur er sýndur á RÚV í síðustu viku sendum við spurningu á Grunnskóla Bolungarvíkur og krakkarnir skoruðu á Hlíðaskóla í Reykjavík við sendum þeim spurninguna hvað er skemmtilegast að gera á veturna snjórinn og jólin finnst jólafríið fjölskyldur geta gert jólamat

allt dótið í gjöfunum fjölskyldan nú má sjá Harry Potter á risastórri sýningu í Portúgal þar eru nákvæmar eftirlíkingar af stöðum úr bókunum og myndunum til dæmis skólastofur skóla og forboðni skógurinn